Gh'é o cicclato a-o læte e quello fondente, pöi gh'é a cicolata gianca, quella co-e nisseue, quella de euve de Pasqua; pöi oua an inventou tutte e varietæ de cicolata fondente à settanta, ottanta, neuvanta pe çento de puessa. Mah.